Alura ën can a deu fe esercisi fisich almenu tre cuatr'ure al di, giöghi ën poch <hesitation> curi, fe dë pasegiade <hesitation> e pöi anche fe d'esercisi, ën po d'saut ën po e giöghi tantu